Eh kala ganye asodata pat toni organic on koda ɓuri nawugo ɓuri vodugo gam kanju ɓedo dum atawata on haa leddi nonnon nawai dumɓe hauti ha laɓ ɓa koɓe ɓeddini dum hunde fere koɓe ɓeddinidum hundfere ɓa komin yonata ɓe turanci natural.